Á, güenu, agralecíu. Pos sí, vidi que la cosa se salía de mairi i tuvi de ponel-mi un pocu seriosu col assuntu. Alogu la verdà es que me pesó, porque me poìan avel harreau por entral-mi ena estoforea. Peru comu no me lo pensé pos essu es lo emportanti, de no queal-si guipandu pa sotru lau. Assina es que me piensu que diva la carava tras dun suceíu assina.